Ny kolotsaina any Rosia dia toy ny fananan-ndry zareo fitaovam-piadina mahery vaika indrindra eto ambon' ny tany, ary koa ry zareo dia olona mihaina anatin'ny didy jadona fa tsy mba manana an'izany atao hoe demôkrasia izany.